بختار العيش في بيت على شجرة؛ لأن الحياة في الأعلى تعطينا إحساس بالحرية ، وقرب بالطبيعة ،وأقدر استمتع بالمناظر الجميلة من فوق ،واسمع أصوات الطيور، وأشعر بالهواء النقي، وبعد كمان الحياة في بيت على الشجرة تحسسك بالامان ،والهدوء بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية اللي نعاني منها.